<hesitation> Mes amanas in poat, na ku kanan tin bobong, bain kawo, tete tena hate diena, "No naoma to skul." <noise> <hesitation> Hate gue run, "Kawo, na nimat tamup ogun. Baku tena kamit on, tegen tena kamit on." Be run hate keis diena, "Mei, no mas nao not on to skul." "Yo, nu pan yame in lans tena." Nu manas gun lans, napora, su, tataan amanas ogun. Tataan ogun- nao gunah, nahen mes klasrum. Na gum amanas ogun bein titsia tasuk omeh. Poat i tasu pumen titsia nen be kinan nena, na ku hunoa kato. Habos e tun to des, habos e takai, habos e tun, takai. Titsia na amanas omeh be rare amanas ne na, "Eno hou on?" Bena hate gue youh, "Ena be nimat ogun." "Saha kain nimat?" "Baku tena koso on." "Man." <hesitation> "No tuan- tuan tataan not on, no tuan on <hesitation> na pumao peles?" Be na, "Ah! Na tuan ogun." Titsia hate ne na, "Nu pan na buk teno beno hot on." Nu panas gun na buk, tataan ogume nao gume peles. Re kawo are tete mei ka purun. O habos kato hamanas yu eh, bei mei keis ao sik ka nu ena. O habos e sik. Me soot ogua peles, sumatin aobot ri <hesitation> nate ena ku sik. Bo pilei o pore kato mendi tin naan. <noise> Hahatuan me puri ni pan palang tasi, hahaski. Kato men gune youh. <hesitation> Na ku kato kapu panas sin poat hot pume o sumatin. Bena nu gun papalang, nao gun, riins, haparak bena habos e soh ogua konanin. Papean ri hot mea to skul berun kinan diena berun, "Tsome be sik on." Kobe mei ah, nakatuun in raeh. Mei abah sik puna, nakatuun in raeh bah yu ih. <noise> Tun ogun, kawo bere tete soot amanas orih tin neh, <hesitation> "No- no hou sai pore on?" "Na hate as gunae mu bobon olsem ena sik ogunah. Na nimat ogunah." "Be hou?" "Bein titsia hahot poit me na- na nimat ogumeh." "Man! Tsome. Na pan meh beri nah haosik." "Mei ah, na nu kap gunao marasin, kuo kap gunao marasin." Berun. "Mei ah, no mas kuo not no marasin. Ya kao rarun na marasin?" "E kuo hakap guna na." Kawo hiring on- hiring on. Bana nu keis guno marasin e ih, poos hamanas diena to kuo, bena kuo ogun. Mei sik puna. Bei poat i kuo puna o marasin, bena na sik maman tun sioung sai gun. Tuan i <hesitation> tin poat i eh, mei sai mane <hesitation> habos e kato puna to nimat. Poat panas ena ku hakap to skul tuan on i pion, mei sai bobos punai kawo ain tete tena, olsem habos e sik ere. Hahaso nambaout puri nitsi ekskius nambaout to habos e sik, mei ah. <noise> Poat ena ku sik amanas, sik maman. Mei sai ah poat bobos sai. Yu eh, sumatin ri nameh rangat, "No hamonei raeh as on?" "Ah, na raeh ogun." Moman keis uh, nakatuun bein raeh yu nen, mei pu nakatuun in sik. <noise> So, mo hapa- hapan amanas teyouh, <hesitation> poat tin na tes ri nameh, poat to na tes ana ku habos e sik. <noise> Ana titsia ri hate pore, <hesitation> te kame diao tes e ih to naan i ih. Soot on o naan i nen, ai na ku sik. Mei an poat to tes. Ai na ku nimat pore tin poat i eh. Na-na-na, yo nu pan, na panam to klosing. Nao men to klosing ao papean ri nu pore nitsi presen to klosing ai run di hate, ba ye mo hapan amanas o sik yu nen. Lulus skul, habos e sik. Tuan ni tin poat i eh, mei sai mangin lus puna tsi sikul. Na ku presen oku petas meo sikul. Youh oku.